مزايا الشهرة انه الانسان يكون محبوب ويكون معروف وطبعا يكون له وسائط بكل مكان، ولكن عيوبها انه الناس تعطي طاقة سلبية، ويكون معروف انه ما يقدر ياخذ راحته، اي مكان عام الناس على طول تصوره، ويكون في صحفيين كمان ينشرون اخباره، فهذا الشي مرة مو مريح.